Aiem choxoren da avitta ye iñoxoqui cha ca aica qa camchaca da ñachalatexaq

Aiem ra seuoshe nache sheeta: hua’auñi sasaxañi añi iataxaqui na laleguepi ime nache samaxauaq, sanangui ye norec nache seuata’a ra nacham ime nache sheguen ra mashe rato na lapat nache secoriñi na ne’etaxat taq seuata’a ra nacham, ime nache sheeguen na toue ra nalota na lamaic ime nache sasaxañi na harina ime ra rato nache samaxata nache seque’e.

so huau qompi ana yaxainaapi nache ana nailooguee qatac huapeguee ana alpi hualaxaipi.

Aýem ýapaxagueetac so ýapi'

Aiem sauatton so auaxaic aso lacheugue qataq aso tala'

Saishet da nmañe da iora'a na laqtaca

Aýem sanem ca onaxaic nqataxac ca ñauochaxaua qauemaic cha'aye ca no'on nquiyaqteýaxac lamaxanguit ca no'on ntaxaýaxac

qa l' ya 'a na'ac ayem so'onataxan.

Aiem sauatton ra le'enaxat aso huaqaañe rapiche

Na qadata' ýoda'at sallaxataxaic quilliquic qolleguesaq lcheta qataq hualliquiaxai lcheta

Da ivita da ñiqomataxac nache aýem sashec ñamaqtega yi ýihuo'pi